Re jwa'n ndyoxkua re jwa'n naka azeit mas nly kinxa, jwa'n ncho re jwa'n nchamena nia po'aley nakinxey leza jwa'men thib neda jwa'n xe naka te- te' nguch jwa'na nayi' mbesxa mbay, na nzo roaxa ya'na jwa'tkey tak nzo bes'a nayii' nzo cho yis ndyakxa mbay na jwa'na jwa'n nly mala' loxa za jwa'na na nchadxa re jwa'n re te'baza benta jwa'n ta' nakintos men nak azeita jwa'na jwa'n mas mbyen men jwa'na mas xeta nly nly nayi' lomen, mbay nale jwa'na ya mbyenla men nakin mena <hesitation> nnn- re kuan jwa'n bixa' chele nchamena mbay na ngen kuan nlii' lomen mbay na le jwa'n naka jwa'n te te' nguch mas ka nayi' mbesxa, nzo ro'a bes nayii' chele xa jwa'n cho yis ngoy na mbayna jwa'na jwa'n nlii'za yana nchad mena na nchat tosta'mena.